He mea paʻahana nā pahu. Hoʻolohe wau i nā pahu ma ka lūʻau aʻu e hana nei ʻo ia nō ʻo Mauka Warriors Lūʻau. Ke hoʻolohe nei wau i nā pahu ma ka wā e hulahula ana nā wahine a me nā kāne ma ka lūʻau a i ʻole ma ka wā e hana ana i ke ahi.